Tena hainao foana ny mampifaly an'ahy na dia efa malahelo ary zaho an, <laughs> hainao mihintsy ilay mampihomehy an'ahy ilay tena. vao mahita anao fotsiny dia efa mihomehy hoe iny indray, <laughs> tena tsy hoe na dia malahelo be ary dia lasa mihomehy hoazy foana raha vao mahita anao, sady mahay mampiresaka be enao no mahay mampihome. tena misaotra fa mahay mampihomehy ianao sady mahay mankahery, hainao foana izany no mampifaly olona na dia anaty olana ary.